E nder marefuji ɗi anndira e fittugo, latiɗi yadu muɗum fittaɗum. E nder majji e wodi ko wi'ete ojontalare on ɗon <noise> ko yawi fittan e wodi juliru fu kanma ko yawi fu fittanwa. E wodi nde baɗi, <noise> baɗi kan hewu fere-fere latiɗi fu e anndira fittol.